منزل أحلامي يكون صراحة فى الريف، أو في مكان في الطبيعة، مكان في الطبيعة، يكون البيت إللي هو الكوخ في حيوانات، تجعد تسوي إنت ال تحلب البجرة، تسوي أشياء طبيعية، تأكل أشياء طبيعية وعضوية، تزرع أنت الخضار. <hesitation> يكون عندك الحصان زي ما ذكرت جبل والهدوء، الطبيعة بدون سوشيال ميديا، بدون إنترنت، بدون ضغوطات المدينة والتوتر.